Fomba fanangonan'ny visika i haninananjy anh, <hesitation> zareo monkony arô efa mandeha troupe-troupe zany. _x000D_ De rehefa ohatra hoe mahita hanina zareo de zareo mi mitaona sibitibitika i haninan-jareo mandrahapatongavana an-dragno, de <hesitation> taomin-jareo mivezivezy akeo zany zareo mifanerasera akeo hoe ry anona mitondra an'zao, ry anona mitondra an'zao a de angonin-jareo ao agnatin'ny tragnon-jareo.